طيب <hesitation> أنا عادة بستخدم وسائل التواصل الإجتماعي بشكل أساسي لمعرفة الأخبار ليش؟ لأنها تمنحني تحديثات فورية ،وتتيح لي متابعة الأخبار بشكل متنوع ، وسائل التواصل الإجتماعي عندها ميزات منها سرعة الوصول، تنوع المصادر، إمكانية التفاعل ،الراحة، والمحتوى المتنوع.